Amen ka zei awu ubin ku zei na negwar awu ubin ku zei nu nerwi aka wura amen ka zei kama yada mi ku rherhe ai uwera ba korha ubin ku zei a negwar ai agubo iben ngha. kama cere umbo gee mu mu kpom adumen mum uwu uyerhe adumen bai korhum ubim ku zei anegwar ko uben wan aba sei gurami anegwar kuma aba gherubo sisei gurami negwar kuma agigubo ben dilili kwa saboda mun korhu ubin kpu zei kpurkpi anegwar ka giiben a amen ubin ku zei awu ubinkpi nerwoo kai bara dzingha ba mesa bai korhu ubin ku bewe negwar ba nera ki baru umum domin mum isi korhu mum ubinku itsuwa mum ki ku ba mum korhu ubin ku zei Bai korhum ubin kuzei birade mu ki kpombo ubo gubo ben isi nyan un unera gu ji borci isi nyamum unera gu tsuwa for faise tsuwa ha dakum ibeye ko nghamo nu wokuci nu kuku nu ku tser nu ku tsak mum kpombo dom umbo awu agweemum ubo awu agweemum bai korhum nimiha kai ko ivan yim bazi megee ba ciba anegwar kpɛɛ gergee ugwɛɛhane ko kuma utsaha ni a korhu ngha ubin ku zei u neke ngha za kpom ubina domin se domin mum korhuwe ubo ubinkpi umbo ka gũ iben, amma basi korbum ubinkpi bo ka gu ben ko vanghum naki megee ubo kpe gorgee utsa re a ciba domin asi karhamen ubin men ki gu uben so ngha deiwa men mum nuku ngho men krohu ubin ku zei unum ai gu iben men negwar unum ai gũ ibenmen negwar kuma fura gubo ben men a negwar kuma ko ben men a negwar kuma ko ben vang aba ciu akpe rumen idan itsuwa bai kpogee bo idan ayetnum ba kpoke ba ubo ba cu akpe amma unera kũ akpe a ba ru ngho kũ akpe aba numun mun si. fisikũ anyi nera neke nera fura saki ku kpe ngha dze si yikungha to basi jikum nera agwãmo nera baru mum to angha deiwa bi cewa mena bika mena negwar me uwu bima yika a dokamun iwu bika nya a tor a dokamin iwu bika guben a dokamen iwu birade menki sei gu dokamen gũ iben domin sisei nu fungha ne awu numvaa unerwi unum ka dzowe ngha vanghki kpoma anetgwar to ngha korhu ubin ku zei. Unum kpukpi uba cipungho numa kokuma akpe ba nangke ngho anet gwar ciu kpe ngho ciu ka rharha domin ngho kpom umbo ngho dzeu umbo si neko umbo gu tsũwã si neko umbo gũ ayetnum. so ngha deiwa men men korhu ubin ku zei bai korhuman ubinku zei men yei men idor na nangh unum uvaa kuma ai mun yiti lokaci u gomna men gwo baya ngha ka maa tenue ngha na ciba har da har ikpe negwar na rherha a rherha ngha yedda kpukpi ngha ka dzeu a negwar yeddakpukpi ngha ka firenyi na negwar yedda kpukpi unera ka ku akpe azi ngha saka si taarka akpe nera sei ngha gu akpe nera sai kurku ubin kpi nghaki iya kikorhe to amma abɔɔ ko ngho uwuru no ko ngho shiwa nu nai isi damungee ngha ko ngho wuru boi ko ngho shiwa ru bai si damungee ngha ko ngha wuru iker ko shi wa ni ker si damungee ngha ko umen ataiya ataiya yah uwo unum a dzeye ngha imar ka rhãrhã amma wokaci ngha si asi ko wokaci ngha ngha ubin kosi gha umbo si damungee ngha tem ubinki ngha ka kpo Ngha kũzi gwa a dek ngha ubin kpi ngha akpo ngha zi fai bukata anaa ngha si damungee ngha gu anegwar si damungee ngha gu anegwar si damungee ngha gu anernghe ma to iri amenkiya shiya amen ka zei amen ka beye nera ba korhu ngha mimihane ngha shiya ru gbeta na na nangh unum domin unum a dzaa men awekaci re gee men kpom amana duk nera kasi korhu ngha bin ku zei gu anera abibe ngha ka kpom umbo unum asi gui uben ngha ubinkpi ngha asi guiben ai cubakpe da mun gweng nemi da mun goheng nimi ngha ka riga tongha yadda kpi fung mene ku da cere usok re abashemen a bhashemen si korhubo ubin kpimen ki guiben adzur anegwar a dzur feyiwe adzur anegwar adzui a dzeye atsukebo igãrhã to shibo ra tor shibora tor adɔɔka shibo ra a torh agãrhã shibo ra atorh a aghweebo ma mi dori gor asaurs birabe kas umbo awuru dzengbo to unum a whengha dalili ku tsu ngha dzaa ngho wuru abina whenga dalili ku ngha dzaa mum wuri miha ne amma men irhere si di nya a dokamen ku kweer num deiwa men. men korhu bin ku zei bai korhumen ubin kuzanum kpu me bai kpe numa anegwar aciu kpe A gee uwani ka kpenya irhe da nghamɔɔ awuri dzema man nghamɔɔ quri kpom men irhe nghamɔɔ da nghamɔɔ wuri fise nyemen dã nghamɔɔ wuri dzaa ubinkpi men ku tsuwa zi na deiwa men iwu biraba men ki korhu ubir ku zei saboda num ku ba numa au se tsu men rherhe kpe si gumen uben dai gũiben mena a wura ataiyamen men agãrhã akpe wura akpe nu kpee nu rhe si gumen ben sei ni wheeyi si ghama si ngwamen si kpo tsimmen agwee men asi fura azibo imesa umbo zaiya agweembo bo zi mesa agweembo kai ba maabo mesa ha bo awuri tser amma tela mena agharka ko ugweengho ama mesa ko gweemun amma mesa rherhe har imeka gu meka ba tser amma agwee gommoni ha agwee ayerha dagee maa bo ka dzewukubo bo itser dake gwee na wuri mesa ma boka faibo ni tser to amma men a ghãrhã Shimen nu nerwika ciupa shimen nerwi ka kũ akpemen azi koda bo kũkpezi bo yei akpememen ayei atsuke ru zing. si-sigubo a kpeman belen teli bo foi a fira nyiman uwuwa awu amenka bewe shiya amen ka zei unum si guibon nerwi ka korhu bin kpi sizeikpo num guiben nerwi ka korhamen ka bowegu dagangha. numa guiban uner wi ka korhi ki zei gu dokangha num guiban unerwi ka ton itser ki zei nghoba too tser ki zei ngho guiban negwar fura dzaa no ngho idor basi too tser ki zei ne gwas kpirra ni cata ngho kpe dzaa ngho itsok ki bewe a nuna kpi koda ngha akpe bo gogee ngha kperhemen fon bahin tili nghogwong rharha ko gwong rharha so gorgee neke ngha daka akpe ma dominse domin menangha kasi zeike to ngha deiwa men korha men ka zei mesi korha ubin ku zei domin mn titi yei dor ah arherha mun kika maha unum ma bek men tsu whengnum Yadde kpukpi bika korhuki bewe gu dokabo unuma tsuwe ki bewabo na na na menebo bo neke kori ki bewe gũ dokabo ngho nerwi ku korliki zei men tsu biya nu fen num numa dzowe bo amen kika boka gha gbashe ri korhi kizei domin <hesitation> ki zei ha ra awu ubinku zei awu bin kpi boka yei idor kei so ngha deiya men men korhu bin ku zei ko nghamɔɔ ko ngho gweng nera ko ngho si gweengho nera. ko mum gweengh nera ko mun si gweengh nera men korhi ki zei uba kpo tsen ko kuma mumba kpo tsan yeru utsan ha yei aboka vaadzowe ngha mee ngha gwa korhu binya dzowe karma dzowe ngha nangnum amma nera utsen aba mi waiye nghatoya tsena ki sei ya tsena ki seisi ya ngho ku waiwe ku weiwe si weengngho ko tsei awe irhu kuson bai waiwe tsarha ce si ghweend ko tsena awu narku zei ko nerku bewe to bai waiwe nghace ba ku zei ubin kpi ngha ka kũ ba karham misi nyam bena